Ani bwsa no bike chalognani phwrwngmani bagwui bono puila bike manrwui runai bahai kamm khai abono fwrungnai. Aa jora o bono bini bagwui bike chalognani licence swnamui rwnai. Obo swrungbai khe bono ani bwswkango no karwui kisa swnamwui rwnai. Abo swrungbai khe bono ani bwswkango no karwui kisa kisa khe steering romani fwrungnai. Waisa steering no romnani rwngkhe bono saichung gear chikon tei kisa speed o aste aste khai kebo kwrwui jagao chalokrwnai. O jora o bono bike bahai khe bwthakrunai tei dorinai abono fwrungnai. Abo rwnkhe bono saichung no chalukdi hinui yakarwui rwinai.